في عمان العطلات الوطنية تشمل يوم العيد الوطني في تمنتاش نوفمبر، ويوم النهضة في ثلاثة وعشرين يوليو، كمان نحتفل بعيد الفطر وعيد الأضحى، تواريخهم تختلف حسب التجويم الهجري كل هالعطلات فرصة للاحتفال بالوطن وتعزيز الروابط بين الناس، كما أن نجضي وجت مع الأهل والأصدجاء.